الصراحه المتاحف المفضله بالنسبة لي هي المتاحف القديمه اللي فيها اثار ومعالم اتبنت من يجي الف و خمسميت سنه ويمكن اكثر كمان عشان كده الحاجات دياتي بالنسبه لي ان هي عايشه لغايه دلوقتي بالنسبه لي مبهره فبحب المتاحف القديمه اللي فيها اثريات ومعابد وطقوس